السؤال هذا مرة صعب وجوابه كمان أصعب يعني أنا بالنسبة لي أفظل أموت أنا الأول، عشان إذا مات شريكي جبل مني بصراحة ما ما أح ما راح أحب هالحياة ولا أحب ولا راح أحب أكملها، فأتمنى يعني إن أنا أموت جبل شريكي.